نعم تعليم مهم جداً للمجتمع, يساهم في تطوير الأفراد ويزيد من وعيهم, التعليم يساعد فتحسين فرص العمل, ورفع مستوى المعيشة, ويعزز القيم, مثل التعاون, والتسامح, المجتمعات المتعلمة تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات, وتقديم الحلول المبتكرة, باختصار التعليم أساسي التقدم.